Kasa a meka no seseiara yɛ Mfantse kasa. M'enyi gye Mfantse kasa ne ka ho osiandɛ ͻyɛ kasa a ͻyɛ dɛw ara yie. Sɛ ereka a, obiara so enyi gye ho. Hɛn nuanom Twifo, Asantsefo no, sɛ yɛka Mfantse kasa no a ͻyɛ hͻn dɛw sɛ wͻpɛ dɛ wosua nso wonntum nnsua. Ntsi m'enyi gye me kasa ho. Meka so a ͻma me ahotͻ osiandɛ ͻyɛ marankasa me kasa. Memmberɛ wͻ ho koraa.